<hesitation> <noise> Edziban a <noise> mepɛ papaapa yɛ banku na nkruma. Banku na nkruma no afe no ne <noise> nyinara a dabia a <noise> menya bia medzi <hesitation> <hesitation> mennhyɛ da a nnsesa m'. Ɔyɛ edziban a medzi, bohu dɛ megyae dzi kakra mpo a ebi a nkruma na ɔ-ɔ- onnyi hɔ naaso mpo no bo yɛ dzen dɛnara koraa a mepɛ sika motɔ, meyɛ na midzi. Dɛm edziban ne dze ikyir me koraa a aha m'. Mara nntum <noise> obia kyir mo koraa a annhwɛ minndzi do osiandɛ ɔyɛ edziban a m'enyi gye ho yie.